Ang salad tei sauté khlainani bagwi thok thun thwngna bagwi tei thwngna narwthwng tei Asiani chamungrokni bagwi sesame thwng. Thok wngkha rangchakni rangchak tei bwkhao hamya wngnai narwkthwng. Kaisa kwchak kuphur tei kuchugo kwchak rwnai. Sesame thun swkangkwchang tei marinad ni mung tei mwnwi no teibo kaham khlaio. Jesa kheno thok ni mungsa swk manwi tongo aboni bagwino abo kaisa swk culinary samungni bagwi kaham. Jukjuk thok bai amjogwi naimung khlaimani bisingtwi chamung thwngmani bisingo kwbangma tei kwrakma wngwi thango. Abo bai khe chamung chamani bebakno kaham wngwi thango.